Nokuxhi lonta'a kajan xhita kalani, chinxi té taneé xhilita chanexhi'á, naya'á jan lakalan xhitehí ini ndakanc <hesitation> en xhité nakulujan ta'á chijuerza takala nionxhi, há kanexhi jan vee kanexhi ján nonio tinotiyan tá kanxhi litá ná.